Misy koa raha karazana sakafo, fa-karazagna raha hanina zany mahamaimbo vava, dia fihinanana ananjy ohatra hoe fihinanana tongolo be manta dia mahamaimbo vava, fihinanana tongolo lay manta dia mahamaimbo vava aby zany